Jadi <noise> menurut kita itu kita lebe suka bawa motor bikiapa kong kita bilang kita suka bawa motor karena kalo misalkan tong ada keperluan mendadak kaya mo bacapat bagitu kaya mo pi kantor ka ada urusan apa bagitu itu kalo deng motor itu lebih capat karena kalo macet itu bisa kaya tong iko kaya maso kaya jalan jalan kacil bagitu kaya lorong lorong itu bisa kalo tong deng motor kalo deng oto kan tara mungkin tong mo maso di jalan jalan bagitu jadi jadi kalo jadi kita kalo kaya apa kaya kita kita bilang kita lebe suka bawa motor tu begitu tong pe urusan tadi tu dia capat begitu dia capat tu karena kaya macet tong bisa lewat pokonya kita lebe suka bawa motor begitu lebe daripada oto.